Kolosaine français zany indreo manko tia tia magnano apéro ty, apéro igny zany misy dovay misy fromage da misy mofo, io sakafo tena tiandreo ary tena misy karazany maro misy karazany maro agnarany io, gaga aby antegna ino aby karazane dovay, Bordeaux, sy ny tariny champagne io, karazane fromage grecque sy ny tariny io de gne mofo avao koa misy karazane e be, farane pitiky.